سپیان له پیشکو سره په خپل ساختمان او جوړښت کې مکمل متفاوت دي. د سایز یا د جسامت له نظره او یا هم د غوږنو او د مخ د څېرې له نظره یو د بل سره مکمل فرق لري اه وازونه یې هم سره فرق لري او همدارنګه د جلد یا پوستکي جوړښت یې هم مکمل متفاوت ده.